زه تقریباً هره ورځ دوه ساعته تګ راتګ کوم. د دوشنبې ورځ دوه ساعته کار ته او بېرته کور ته ځم. د سې شنبې ورځ هم همداسې ده. د چهارشنبې ورځ یو څه لږ تګ کوم، چې شاوخوا یو نیم ساعت وي. د پنجشنبې ورځ بیا دوه نیم ساعته کېږي. جمعه په کور کې یم، نو ډېر نه ځم. شنبې ورځ بازار ته ځم، شاوخوا یو ساعت. یکشنبه ورځ بیا تفریح ته ځم، شاوخوا درې ساعته.